Kufunaaji keppu ina woodi, sappoo ina woodi, tenngaade ina woodi, puto ina woodi, kufuna diine ina woodi. <hesitation> tenngaade, ɗum ko finaatawaa, puto ɗum kadi ko finaatawaa. Kufuna raneewa, diine, ɗum so tawi aɗa yaha jama. Keppi so tawi aɗa golla, aɗa yiɗi naange- suraade e naange malla tawi ko a cukalel, aɗa waɗa-, aɗa fija.